Uge gena sema malofo, sema uge yuka se uge kohu, uge yuka gena ngone sadia suru aku ua, ngone gahi ena mula-mula ine ge wange cako tora ngone oyo maya moju, ua se sodia sado labino tora ge ngone oyo aku rewa, maha uge kohu gena rasi ngone sodia ena wange moi bolo wange malofo bolo wange range mai dadi, sodia sado wange range ngone so gure ena so japu ake, ake gena moi tora ngone tiyali ene se ake ma dadi la ene jira ua.